formaður Samfylkingarinnar segir að það verði að koma í ljós hvort Ágúst Ólafur Ágústsson geti snúið aftur á þing

flokksins áminnti Ágúst Ólaf vegna framkomu hans við konu fræðafólki í fötlunarfræðum er misboðið vegna ummæla þingmanna um fólk með fötlun þau ætla að sniðganga velferðarnefnd Alþingis á meðan þingmaður Miðflokksins á sæti þar þúsundir mótmæltu á götum

Parísar í dag fjórðu helgina í röð mörg hundruð mótmælendur voru handteknir og tugir slösuðust í átökum við lögreglu loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna er haldin í einni menguðustu borg Evrópu

í Póllandi langflestir Pólverjar kynda heimili sín með kolum

Guðlaugu við Langasand sem var formlega opnuð í dag

ábyrgð segir formaður flokksins hann segir að það verði að koma í ljós síðar hvort Ágúst Ólafur eigi afturkvæmt á þing ágúst Ólafur

í gærkvöldi þar sem hann greindi frá því að trúnaðarnefnd Samfylkingarinnar hefði veitt honum áminningu í síðustu viku vegna máls sem kom upp snemma síðasta sumar hann hafi hitt konu á bar í miðborg Reykjavíkur konunnar

í tvígang nálgast konuna og spurt hvort þau ættu að kyssast

svarað neitandi hann hafi brugðist við með því að láta mjög særandi orð falla um konuna og orðið sér til háborinnar skammar þau hafi rætt saman síðar þar sem

tjáði honum frá vanlíðan sinni vegna þessa og hann hafi beðið hana afsökunar konan ákvað að vísa málinu til trúnaðarráðs Samfylkingarinnar sem veitti sem er næstalvarlegasta niðurstaðan á eftir sviptingu trúnaðarstarfa ágúst Ólafur segist því hafa ákveðið að leita faglegrar aðstoðar og fá að fara í tveggja mánaða launalaust leyfi á meðan hann vinni í sínum málum ef hann telur sig þurfa á hjálp að halda þá er það auðvitað sjálfsagt en ég held að það sé líka gott að menn axli ábyrgð gefi sér tíma til að horfa inn á við og sýni að svona hlutir eru grafalvarlegir og þurfa að hafa afleiðingar logi segir Ágúst Ólaf hafa greint öðrum þingmönnum flokksins frá málinu í síðustu viku hann segir það fara eftir ýmsu hvort þingmaðurinn eigi afturkvæmt það verður að koma í ljós það fer auðvitað eftir því hvernig honum gengur að leita sér aðstoðar fyrst og fremst er auðvitað samúð okkar hjá konunni það er mikilvægt að það geti náðst einhvers konar sátt í málinu að því leyti sem hægt er að ná sátt í svona erfiðum málum og svo verðum við bara að sjá til logi segir að sér sé ekki kunnugt um að kvartað hafi verið undan öðrum sitjandi þingmönnum til

að byggja á þeirri niðurstöðu siðanefnd Alþingis var sem kunnugt virkjuð vegna en hvort einhver annar skýtur því til siðanefndar það verður bara að koma í ljós þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur ekki

Ágústsson í dag vegna málsins

við rannsóknarsetur Háskóla Íslands í fötlunarfræðum ætlar ekki að vinna með velferðarnefnd Alþingis á meðan Anna Kolbrún Árnadóttir þingmaður Miðflokksins situr í nefndinni Rannveig Traustadóttir prófessor

og forstöðumaður segir að þau geti ekki unnið með þeim sem tali á þennan hátt um fatlað fólk þingstörf ganga ekki klakklaust fyrir sig þessa dagana kvöldið þar sem sex þingmenn sátu að sumbli á barnum Klaustri hefur dregið verulegan dilk á eftir sér í gær gengu nokkrir þingmenn út úr sal Alþingis þegar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins tók til máls þau segja það ekki hafa verið samantekin ráð heldur

viðbrögð hvers og eins á þeirri stundu ég hafði sannfæringu fyrir því hvað ég myndi gera ef þetta kæmi til kom nokkuð á óvart á þessum tímapunkti ég hélt við fengjum frið og næði lengur en það kom að þessu þarna í gær og ég undi því ekki eins og sakir standa hann telur Alþingi vart starfhæft vegna málsins í dag sendi

Háskóla Íslands í fötlunarfræðum forseta Alþingis bréf þar segir að þau ætli ekki að vinna með velferðarnefnd á meðan Anna Kolbrún Árnadóttir þingmaður Miðflokks situr þar ekki náðist í Önnu Kolbrúnu í dag síðast veitti hún fréttastofu viðtal tuttugasta og níunda nóvember þið eruð þarna meðal annars að gera grín að fötluðum og þú tekur þátt í því þú ert að koma hérna núna út af fundi velferðarnefndar sem málefni fatlaðs fólks heyra undir hvernig getur þetta farið

saman þetta fer alls ekki saman og ég ég á mér engar málsbætur ég tek fulla ábyrgð á mínum orðum

stjórnvöld hér á landi eru einlæg í því að vilja bæta mannréttindi fatlaðs fólks þá er núna tækifærið til að sýna það að þessi

síðustu ár hafi verið unnið ötullega að því á alþjóðavettvangi að efla mannréttindi fatlaðs fólks meðal annars með innleiðingu nýs sáttmála Sameinuðu þjóðanna og þetta hefur verið unnið í einstaklega góðu samráði með þessari velferðarnefnd og það auðvitað gerir það að verkum að þegar að tíu prósent þingmanna meðal annars fulltrúi í velferðarnefnd virðist bara alls ekki vera að bara hafa náð þeim markmiðum eða náð að tileinka sér þetta starf að þá er okkur svo misboðið að við bara treystum okkur ekki til að vinna með fólki sem

hátt París logaði enn einn laugardaginn í mótmælum og óeirðum gegn efnahagsstjórn Frakklandsforseta að minnsta kosti fimmtíu og fimm særðust í aðgerðum dagsins og á sjötta hundrað mótmælendur voru handteknir mikill viðbúnaður var vegna mótmælanna átta þúsund lögreglumenn mættir á götur snemma morguns og verslunum og ferðamannastöðum í miðborginni lokað fjölmargir héldu sig vísvitandi í von um að koma í veg fyrir óeirðir síðustu helgi leitaði lögregla í

mótmælenda og í bílum á leið til miðborgarinnar og gerði upptæk ýmis tæki og tól nokkur hundruð manns voru handtekin strax í morgunsárið

sögðust þó koma í friði

götuvígi og kveiktu elda

umferð og ollu miklum töfum á landamærum Frakklands og Spánar hreyfingin hefur og breiðst út fyrir Frakkland mótmælendur

mátti sjá í Amsterdam og Brussel í dag þar sló einnig í brýnu milli mótmælenda og lögreglu og tugir voru handteknir andrúmsloftið á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna hefur sjaldan verið verra í orðsins fyllstu merkingu því hún fer nú fram í

Póllandi einni menguðustu borg Evrópu veturnir eru kaldir í Póllandi góðu fréttirnar eru að landið er ríkt af orku en slæmu fréttirnar þær að sú orka er bundin í kolum sem eiga sök á fjörutíu

prósentum af útblæstri koltvísýrings á jörðinni og loftmengun sem dregur fjörutíu og fimm þúsund Pólverja til dauða á ári hverju að mati Evrópsku umhverfisstofnunarinnar

bæjum Evrópu eru í Póllandi og Katowice er einn af þeim það skýtur skökku við að þrjátíu þúsund gestum frá tvö hundruð

Sameinuðu þjóðanna

á einu mengaðasta

Evrópu þar sem íbúarnir anda að sér lofti sem

er skýrt dæmið um hvernig jarðarbúar sitja nú á milli steins og sleggju við að ná markmiðum sínum í loftslagsmálum þetta er sú stétt manna sem tók hvað mestan þátt í að umturna sögu Evrópu fyrir síðustu aldamót

í Póllandi á sex hundruð metra dýpi undir yfirborði jarðar kol sjá Pólverjum ekki aðeins fyrir áttatíu prósentum af rafmagni sínu heldur kynda þau híbýli þeirra enn í ríkum mæli fyrir aðeins tuttugu og fimm þúsund krónur getur fjögurra manna fjölskylda

þannig haldið á sér hita allan veturinn þótt námum og

hafi fækkað um helming í Póllandi á tuttugu árum eru kol þar enn tákn um atvinnu og uppgang og þegar reynt er að benda á áhrif þeirra á heilsu íbúanna má búast við betri aðsókn lögreglumanna en mótmælenda til að losna við kolin eiga Pólverjar vart aðra kosti en kjarnorkuver eða frá Rússlandi stjórn Póllands dreymir því um græn kol kol kolabruna sem mengar minna með betri tækni stjórnin hefur jafnvel öfugt við þróun annars staðar stöðvað landsins af þessum ástæðum bærinn sem hýsir nú loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna hefur því sjálfur stigið fram með því að styrkja þá sem vilja hverfa frá

mengaðri og með því að færa efnahagslífið frá til hátækni og hýsingar fjölþjóðlegra fyrirtækja hér hefur einni námunni

verið breytt í safn og annarri í verslunarmiðstöð en allt slíkt er fjarri fátækustu íbúum Póllands sem af vanefnum berjast við að halda á sér hita í

með því að brenna því sem hendi er næst eða jafnvel að ná sér sjálfir í kolin í

fátækranámum holum sem þeir grafa

hér og þar í náttúrunni í leit að þessari ódýru orku formaður

segir að Íslendingar geri sér sífellt betur grein fyrir mikilvægi loftslagsmála hann er bjartsýnn á að markmið stjórnvalda náist þó að tíminn til stefnu sé skammur Halldór Þorgeirsson var áður framkvæmdastjóri

hjá skrifstofu loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna hann hafði yfirumsjón með samningaferlinu fyrir Parísarsamninginn árið tvö þúsund og fimmtán Halldór sem ætlað er að vera stjórnvöldum til aðhalds og ráðgjafar hann segir miklar breytingar hafa orðið á hugarfari fólks hér á landi í loftslagsmálum fólk geri sér grein fyrir því að góður árangur á árum áður til dæmis við hitaveituvæðingu sé ekki nóg þó beri að hafa í huga að Íslendingar geti verið stoltir af mörgu í umhverfismálum Halldór hélt erindi á

það er líka mjög margt ógert það er mjög hátt neyslustig hér það er mikil sóun og við þurfum mjög mikið að taka okkur á mér finnst sú vitund vera að byrja þá geri fólk sér einnig betur grein fyrir því að afleiðingar veðurfarsbreytinga annars staðar í heiminum hafi áhrif hér á landi stjórnvöld hafa sett ýmis markmið í loftslagsmálum til næstu ára eiga þau eftir að nást ég tel alveg víst að Ísland geti þetta en við höfum hins vegar ekki mjög mikinn tíma til stefnu og þau markmið sem við horfum kannski mest til eru kannski finnst okkur að tvö þúsund og þrjátíu sé eitthvað langt fram í tímann það er hins vegar mjög lítill tími og við þurfum að sýna árangur strax krabbameini verður líklega aldrei útrýmt en

um tvö þúsund og þrjátíu verður það ekki lengur lífshættulegur sjúkdómur þessu spáir annar tveggja handhafa

í læknisfræði í ár japanski

deilir Nóbelnum í læknisfræði í ár með bandarískum kollega James Allison fyrir uppgötvanir um hvernig

ónæmiskerfi líkamans til að berjast gegn krabbameini með því að slökkva á ráðast á krabbameinsæxli uppgötvanir þeirra þykja

þær aðeins á ákveðin mein

komu til Stokkhólms í gær til að veita verðlaununum viðtöku á blaðamannafundi sögðu þeir að líklegast yrði aldrei fundin ein lækning

fjallaði svo um rannsóknir sínar og framtíðarspár í Nóbelsfyrirlestri sínum fyrir fullu húsi á Karolinska

Nóbelsverðlaunin verða veitt á mánudag persónuvernd rannsakar

reynt hafi verið að hafa áhrif á kjósendur í gegnum samfélagsmiðla í kosningunum tvö þúsund og sextán og tvö þúsund og sautján misnotkun á persónuupplýsingum í gegnum samfélagsmiðla er aðför að lýðræðinu segir forstjóri Persónuverndar allt sem fólk gerir á samfélagsmiðlum fer í

dæmi eru um að upplýsingarnar séu misnotaðar í aðdraganda kosninga upplýsingar sem Cambridge Analytica safnaði í gegnum Facebook voru til dæmis notaðar í aðdraganda forsetakosninga í Bandaríkjunum og atkvæðagreiðslu um útgöngu Breta úr e s b Facebook var nýlega dæmt til greiðslu

í Bretlandi vegna þessa persónuvernd vill ekki gefa upp hvaða fyrirtæki verið er að rannsaka í tengslum við kosningar hér á landi þannig að þið hafið grun um að eitthvað þessu líkt

hafi gerst hér á landi já nú ætla ég bara rétt að vona að hér hafi ekki verið höndlað af þessari stærðargráðu en það má segja að þetta málefni er það alvarlegt að dómsmálaráðherra í framkvæmdastjórn

út frá þeim lærdómi

að það mætti gera ráð fyrir því að engar kosningar í heiminum yrðu hér eftir eins níutíu prósent fullorðinna Íslendinga eru á Facebook þeim samfélagsmiðli sem sektaður var í Cambrigde Analytica málinu í Bretlandi

segja að það

þjóðin sem þarna var undir sem þegar er á Facebook þannig að þeir sem hafa vald yfir upplýsingum

geta herjað á fólk með mismunandi upplýsingum og mismunandi skilaboðum það eru það eru nýju ógnirnar sem við stöndum frammi frammi fyrir og eru í rauninni aðför að lýðræðinu sem við búum við í dag gamall fiskibátur sem fornleifafræðingar telja um fimm hundruð ára gamlan liggur á botni norðausturhluta Þingvallavatns báturinn fannst þegar Erlendur Bogason var að taka myndir í Þingvallavatni í september hann sendi fréttastofu þessar myndir sýni voru tekin úr bátnum og við greiningu þeirra sem Náttúruminjasafn Íslands lét gera kom í ljós að viðurinn væri úr

og að báturinn væri frá sextándu öld þetta er langelsti íslenski báturinn sem vitað er um það hefur lengi verið vinsælt að fá sér sundsprett í sjónum við Langasand á Akranesi en nú er líka hægt að slaka þar á í heita pottinum

er himinlifandi með nýja aðstöðu sem var opnuð í dag Langisandur hefur löngum verið talin ein besta baðströnd landsins en nýja laugin Guðlaug sem var formlega opnuð í dag dregur ekki úr því hér erum við að opna einstakt mannvirki sem er þá til

nýtingar fyrir alla landsmenn og ferðamenn og ekki síður íbúa bæjarins fyrir bæjarfélagið er vissulega upplyfting að auka á þjónustu fyrir íbúana þar sem þeir fá enn fleiri staði til að njóta lífsins framkvæmdin hefur tekið alls eitt og hálft ár laugin verður opin kvöld í viku og um helgar heildarkostnaður er um hundrað og tuttugu milljónir en til að byrja með verður ókeypis í laugina hvernig líst þér á þessa nýju aðstöðu mér líst æðislega vel á hana ég var ekki mjög bjartsýn áður en þetta kom en núna finnst mér þetta alveg meiri háttar ég

að fara upp í sundlaug alltaf er þetta notalegt já þetta er

ég er bara svakalega hamingjusöm í dag

fara í sjóinn það er toppurinn svo að koma hérna í þessa nýju aðstöðu þetta gerist ekki glæsilegra

dragi að ferðamenn líka alveg örugglega verður

líf og fjör það var nóg fyrir alla á árlegri

í Þýskalandi í dag en hápunktur hátíðarinnar er að her bakara bakar gríðarstórt

brauðið í ár var með allra stærsta móti og vó þrjú þúsund átta hundruð og fimmtíu kíló það var dregið á vagni í gegnum borgina í fylgd lúðrasveitar áður en fyrsta sneiðin var skorin með gríðarstórum

tuttugasta og fimmta sinn sem hátíðin er haldin í Dresden en rætur hennar liggja aftur til ársins sautján hundruð og þrjátíu og meira af því krakkarnir á frístundaheimilunum í Breiðholti héldu hátíðlegan í dag það var jólalegt í Hólabrekkuskóla í dag þegar

var haldinn haldið var happdrætti og handverk eftir krakkana selt til að styrkja uppbyggingu á

fyrir börn sem þurfa að dvelja í Kvennaathvarfinu með mæðrum sínum það var margt um manninn í Ásmundarsal í Reykjavík þar sem

listamanna var opnuð að sýningunni standa listamennirnir Sigurður Atli og Leifur Ýmir á annað hundrað listamenn taka þátt í sýningunni og um þrjú hundruð verk verða til sölu með þessari sýningu á að endurvekja hefð frá fimmta áratug síðustu aldar þar sem haldnar voru fyrir jólin

þekktustu listamanna þjóðarinnar samhliða verkum yngri og lítt þekktari listamanna og finna mátti ilminn

af ristuðum möndlum í

í Hafnarfirði börn og fullorðnir nutu

í miðbænum en þótt margir hefðu eflaust viljað jörð voru

líklega fegnir að þurfa ekki að draga í snjó og klaka þá að veðri hækkandi þrýstingur er yfir landinu og víða bjart og fallegt veður á morgun en þó stöku él við víða eins til fjórtán stiga frost í nótt og á morgun vaxandi suðaustanátt við suðvesturströndina annað kvöld með dálítilli slyddu eða snjókomu Hrafn Guðmundsson

veðurfræðingur fer

að loknum íþróttafréttum kvöldsins og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson býður upp á í íþróttum þar á undan

skoraði þrennu í fjögur

í Japan í dag formaður Samfylkingarinnar segir að það verði að koma í ljós hvort Ágúst Ólafur Ágústsson geti snúið aftur á

á þing flokksins áminnti Ágúst Ólaf vegna framkomu hans við konu fræðafólki í fötlunarfræðum er misboðið vegna ummæla þingmanna um fólk með fötlun þau ætla að sniðganga velferðarnefnd Alþingis á meðan þingmaður Miðflokksins á sæti þar þúsundir mótmæltu á götum Parísar í dag fjórðu helgina í röð mörg hundruð mótmælendur voru handteknir og tugir slösuðust í átökum við

lögreglu loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna er haldin í einni menguðustu borg Evrópu í Póllandi langflestir Pólverjar kynda heimili sín með kolum

á Akranesi er hæstánægt með nýju Guðlaugu við Langasand sem var formlega opnuð í dag þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og

vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina það sem af er helginni verið þið sæl